Igga mi heɓa cembe waylutuki hiite no njimmi, mi naftira nge no njimmi. Mi haɗita nge wuluki himɓeeji, mi haɗita nge wulanki himɓeeji kareeji maɓɓe. Mi haɗita nge naawugo, koo nge wuliima a nantaa nawde.